اول شي اقول له حاول تسوي ميزانية شهرية عشان تعرف وين تنصرف فلوسك، وبعدين حاول تجنب-اقول له حاول تجنب المشتريات العشوائية، مثلا يجي للاشياء المش ضرورية ويشوف طرق يوفر فيها الفلوس، مثلا اتو يطبخ في البي- مثلا يطبخ في البيت بدل ما ياكل من برا، وكمان يحاول البحث عن خصومات وعروض يكون يوفر.